Lou suka rumai jadi yang suka rumai re isa ruai suka rumai tae keluarga si ehu salanieu mahina. salani mahanina tae i asawa, asawa lau lopo tutu luma berati harus li'e kalu keluarga ma'ahina keluarga manuwai jadi ope yo oro opali oro keluarga ope si susah samaya keluarga opale si susah tae wera sama sama opala huoepe keluarga ope si wera isi keluarga opale semele'e nalo si an si an ta'e mahina si hese wera hiese wera lou ite hu'ei keluarga e an, an ehu etu raune ta'e saha isra tae ehu ei muturuema mutula lau apalawa an ten tae si puna waele ni nuaele. nuele ehu tae ehu ese tanei olama wesie se tanei olama wesie. Ehu ta'e sua, sua olama luma ta'e si una waotune waotune ehu ta'e una kopi se teh se ta'e ninu, ninu ta'e ninu ehu ta'e eu suuma, ehu suuma ehu suuma ehu tae baganti peruma ehu peruma tae abis, peruma ehu peruma ehu tae muturu, muturu mite muturu mite lau apalawama tae hanu tensi pula waele heu. puna waele helu lo nuale anten. nuaele hanu ten ehu tae eu pese tanei olama wese helu hese tanei ola wese olau poporo niema tae suama helu ruama lau hulane isa hulane isa ta'e tandan se kasibi rumutuan berarti lohu lo sama sama lo keluarga mahina keluarga manuwai. seme mane ta'e si hese wera si keke mama nliyama olama opali ope ehu ei sanan sanan huna. Keluarga ope keluarga opali si hese tanei lau wesie lau amane tae si una lawa mesa lawa kasibi tandan <hesitation> si tele ya lawa araputa sente ehu eru ta'e si eutolalama pasar tae si aseye rehelime kalu ha sente si asere helin ta'e si timbang yaru si timbang yaru tae kepen sa sama samru lo'ue anaowa loesi skola loesi hale sipakeana hale si erua losi kebutuhan hari hari. Ta'e himten seme helu eu panen sente se mesa lansung eu masike poporon se hanu nutense remesa lawa mesa bersih tamse lawa mesa bersih tamse tataine se harus una bersih yae kalu tamsa akare isinya tam. Kalu tamsa seme mane ta'e unalawa araputa nalara araputa sa araue rasare lawai lena rasalewa ehu ta'e tete tetere sanaio olika <hesitation> lena na papala'e helu <hesitation> tanei otuo, otue sa palae barang minggu isa sase hulane sase na palau <hesitation> mutupason matane lotue, lotue tae una bersiae lelie itiere aia etieru alae lawa mena i bersih lau bersih tai tane, tane araputa, tane araputa ehu tae tane sente, tane sente ehu tae saka euwala tupuane menio petua se telu se minggu sa se euliere tupuane liere tupuane ehu hohu tupuane menio, ou tupuane lau hulane telu, hulane telu mesa houre tupuane bersih na payelau hulane walu matanei lohuru. Wohuru kalu tamsa pekeru tanei <hesitation> aheli eru aheli eru lou pasar se olama tumata ni si timbang timbang mese ta'e mesa kepen, mesa kepen ehu ta'e eu olama pondok sa se nao etueru, otueru tae lau lalo re kepenia tae se panen eumpe helu minggu isa sa se ta empe panen helu se, panen paka kiloa isa rua telu anusue re kepenia turus menio, barang hulane telu sa lau panen panen panen lau barng hulane walu berarti araputane sa rupululu kulu hutae mataru menio, mataru tae tane helu hohou retupuane tae otue helu. Otue ehu tae tane araputa masai helu merio, araputa masai helu osakae latu puana helu, sakae latu puana lau hulane telu helu matane retipai helu lau retipai matane opanen helu, panen mesa unana ului barang musa se nome se na si bantumna <hesitation> panen. peke ehu eru tae eu ahelieru. Hae lieru lau pasar se olama penimbang penimbang olama amane la'aleise ehu eru tae hinten se mele'e eu liere tupuana la lawam, kalu tam saka araputa me rumataru, tae hinten se mele'e lou tupuane alae rerewiya otu otu ala rerewiya ta'e kalu o otu otu ala ruetaerek araputa mere kululu ehu eru berarti o tane gantiru helu, tane gantiru helu sa aka gantieo sente, sente se tandan se kasibi se eu eru ehu ta'e osakalare palale retupuane hueru ehu lau rumutoa berarti ro masosolou saka rumah tangga menio. lo keluarga opali keluarga opesi an merio, ta'e si una ala olot keluarga ope keluarga opali si an, an kepenia araputa merio ta'e. Si una ala olo keluarga manuwai keluarga ma'ahina lo an rore kepenia mele sinia merio. Ta'e si keluarga ma'ahina si sua keluarga manuwai si sua.